Ti ntihi chjasen ni na me xi̱ka ri ixi jeheni, jeheni name nti chrako̱heni ri konche na, konchia na, kotarꞌin kjátse na, katja la, na nkojín lo̱chje siín na, chrako̱heni kixin ri nkojín ri ko la má tao nti jie̱he va, la hasta nti jína tsꞌenxini ri nkojín ri iko a siñeheni, kixin chonta sin chonta ri ko a veneno na, na ri nti jeheni na jína toniexini na kaín na tiari chrako̱xini ri ko a. Siín nte̱je̱ la siín xi̱kaha tsi̱kare najan na noo nkuixin no nti chritojna, ntana tjejó va na nti ma tao nti jie̱he va, kixin nako tsi̱xi̱ hasta tsꞌexin nkojín sin kixin ri ko a na imá tao nti jie̱he va, la ko koha xro̱a̱ para tso̱hen ri gente siñehe ri ko a xi̱kaha ri konchi̱a na, nti ri nkojín sin ntuehe sin siniehe sin ri konchi̱a na, tjankixin tokjan sin nda̱loxrjo na. Ticháxi̱n tjiña tsjiko sin nko tachika kixin tsakjiin ri kuatjote la ko tsakjiin ri veneno na, xika ri kotarꞌin kjatse la koi ma jie̱he va, chji̱ñeha tsotse, tsotseni na, ri ti chjoĕn va na ri maixonhon cha na, ri nti nkojini tsꞌíkoni ri kon la tꞌoani ri kon kixin ntsikoa nti, nti siñeheni la tao tso̱heni taha, hasta tsꞌexini ri nkojin ri ko jie̱he, na ri katja la chronka sin kixin ri tie na avece na tanotje̱te ri nti teotsinka sin, na maxixohon ixi nti sierre xrani sin na hasta taxren, taxrenkaxin ri to̱te sin ri nti to̱e sin a, na nti siin chohan iko xika konche, konche jni̱ la a̱ntsi nti jie̱he va chrona, nohe va nti tjianki va nonte na o̱ tjaka va chro sin tsikꞌikon la nohe kixin ri konchejni a la nohen va nti tjaka va chrona, siín tsje tipo ri kon a, na tsikarꞌe e nti na. Ti ko a la ri kaín ri kon chrókani na kaín tari nti noheni kixin nti ri nkojín ri tsikjiñeheni ri ko na nti ntsikoa nti nti kuatjote tóka ri ko a na ticháxi̱n tso̱heni xro̱a̱ tjaka, kixin nti koha ke tso̱heni kixin ri nkojín ri ko a siñeheni na, ma nti tjete tsꞌaxrje la o̱ chónta tsitsínkani sé kixin nti ti veneno chónta va, la tikjiate ri ndo̱ ntoeni, na tonihi na chontani cuidado ri iko ri xika ri ndo̱eni na, o̱ nkojíni chóntani na̱xa̱ chóntani ri nchia ntachja̱te la ticháxi̱n tsjakani xro̱a̱n kixin koha nkehe sichꞌe, sichꞌe va o̱ sátsji va tsikjea va okje nketin tsikꞌixin va, na nti ticháxi̱n tsꞌayakoheni kixin koha nke tso̱he̱ni kixin ri iko a la chónṭa veneno na na nti hasta nkojín ri tsikjiñeheni na tsꞌenxini ri ko a, nako nchoha kuatjote nti tjikoni, xika ri chjate na, tsje̱nta a kaín ri ko a na, tichaxiha tsjankixi, tsjakixehani va kixin cuando tsjankixihini va la. Ri va la chꞌe pensar kixin nti tsꞌoani, na jehe sin la ri ko a la nti chꞌe defender a̱sén, na nkojínri tsꞌoka va la tꞌaṭjoye nto̱eni na o̱ tsatjoye ri chrꞌen parte tsikjineheni, na nchoha kuaṭjote taha, na titjañaxin hasta nko yaá ña̱o tononte ri nti tsikaṭjoye e, taha ri ko nti jie̱hé nti choxini tsixroni, na o̱ nkojíni na noheni nke kori jie̱he na, kaín tari chronkani kixin ri xi̱ka̱ ri nkojín ko jie̱he na imá ṭjote tsꞌoka, la o̱ kaín taha. Ndá jie la tsochronkani ri iko nti tjeohya ntihi, tꞌikoni cada rato noma xi̱ka̱ri koxra̱ la, ri ko yehyé oso aa, chino nte̱je̱ la, ri tsje va tjejó va ndá nti tsjankixinhini na ri ko a la tsjacha tsꞌoña ri jeheni, chojni ni a, kixin ri ko a la chꞌe defender a̱sén na nti tonkotse va na tjejo va kicho va, na tsitja va ri e ni a, na xi̱kaha ri nti, ti koxra̱ na. Ri kondaníxra na, kaín ri ko a la ko jie̱he taha, na xi̱ka xinta a na ti tsankixihini va na tsitja va ri e ni na chónṭa tsꞌoan va ri e ni a, kixin ri ko a na ko yehyé taha, na nti ticháxi̱n nti tsochontani cuidado kixin ri ko la chꞌe va pensar kixin nti tsꞌoani va, la ri va la tjea modo nti sichꞌe va sichꞌe va defender a̱sén va, na tari ko nti tꞌikoni okje nketi, na nti xi̱kari nti, nti konda̱níxra na, o̱ jaguar na, o̱ nti puma na, ri ko la ó kui ss nkojin tiempo ri chjaseni ntihi, na ti nkojín sin tsikjasin sin ti cámara ri nti nte̱je̱, la nti tꞌikoni nkexri ixri va, o̱ kexrí tjaoko va kicho va hasta tꞌoan va kicho va, na tjaonxin va kehe siñe va, na nti itsjé nti iko ri jie̱he̱ na o̱ tjao̱ko kicho na hasta tꞌoan, na tanto koxi̱jna na siín ri nti nojno nti ntee va chónta va, na tjacha va tꞌoan va nti. Ri nti nkoxijna̱ tsjé te̱e va, <hesitation> na nti, xi̱ka̱ konche, konchejni̱ na, konchi̱xi na, kaín na ri ko a la tao jie̱he va ri tsjankixihini va.